Voy ya'a onza huajillo chile ancho ujun ya'á ngui ñií, ujun ya'á ndute iña ya'á nge jun yejiniuauya ndeji ndeia hu channguyare ndangua ñe'e inuu veke no'o che itu iña ya'á ye iho yaá.